Fomba hisitrihan'ny biby ndraiky, matetika kara ataon'ny voalavo zay izy kôfa le izy te hande hisitrika le piso regny igny matetiky izy na tsy piso fa na ôlogno de misitrika agnatin'ny lavaka izy mandavaka tany izy de misitrika agnatin'ny tany any izy, magnan'izany koa bibilava, fa tortue ndraiky izy kôfa izy le misitrika igny misitrika agnatinle raha kara maventy be amin'ny tahezagnanazy ake igny fogna.